أفضل تكون عندي القدرة على الطيران. الطيران يعطيني حرية التنقل في أي وقت وأي مكان بدون قيود. بعد، الطيران يوفر لي منظر جميل من فوق ويخليني أشوف العالم من زاوية مختلفة. الاختفاء ممكن يكون مفيد في بعض الحالات، بس الطيران يعطيني إحساس بالحرية والمغامرة.